परे एक अशी दुनिया चे जहा परी नाको पड़ी की दुनिया रज। मतलब परियों की। तो परिणा घुमाता घूमता वो आकाश से एक ऐसी जगह पर आयी ना ना ना। मतलब वो हुई गई ना। की उनका कहीं रास्तो नी मिलियो सो जानो को। की अपनी दुनिया में कसा जावे। तो घूमती घूमती वो एक राज्य में पहुची गई। जहाँ की एक राजकुमार मिले। उनका राजकुमार का परी बहुत पसंद आई ऐन। टी उनने कही की देखो तुम अब अपनी दुनिया माँ ऊपर की पड़ी वाली दुनिया माँ मत जाओ। तुम हमारा राज्य माँ राज्य करो। और यहाँ पर मतलब हमारा साथ रहो। और म्हारी दुनिया माँ रहीं। न म्हारी साथ रहीं ना। म्हारो मन बहिलाओ। और यहाँ राज्य को वो करो। और वो परी हों को रखो खूब समय।